Ɓibe lede ka saatuji miɗo ŋama pome hen. Joyi jeego hen biya ana <hesitation> ko hedi ko mimicitittako. Jooni ka e ley lewru ndu, <hesitation> adadu mun jooni ka fuu e kaalis mun.